कुजुन्ग् नि कुतुपर् को है, बिले-बिलेक् जन है, दिवेर्स् फूद् जने कुजुन्ग् रिबे दिन् तुति उस् कलम् न है, जिरै बिले-बिलेक् बुस्तुपर् लबु न नि है, बिले-बिलेक् जगे उलन्ग् न है, बिछर् को जहने, विनि हन इस्तय्ल् को, मन इस्तय्ल् को, नु वसे कुतुपर जने बल लुगे जन्। अर जिसन्ग् है, बिले-बिलेक् नोखोर् नि नोउ है, मल ब थन्ग् ब, त्सै बिछ्नि, फमोउस् फूद् ब, म फूद्, बिछर् को जहने, इसि सेस्त कलम् कुतुपर् को है। इसे गख, गकेइ, गदेइ, कत्सि को ब जहने थकै, अन्देनि प्रएने, सो न्ग अदत् कलम्, अन्देन् नगन् कुतुपर् को है। स ते मने बिछर उ नोउ है, दिएर्दन नेइ, जेरौ किस्ते अथन्गु, एद्ज स न हतन्ग्, दनि प्रएने न, म जन्गेने, जने उलन्ग् न है, बोइनि को ब एदप् कलम् न हतन्ग्। अम् त्रै गदे-गदे जने फुर्को है, इसि खोम् कलम् थन्गु, सो देबिसेर म जन्गेने फुर्को है, हिल्दे-हिल्दे जने फुर्को है, एदप् कलम् थन्गौ नि दैतो है।